Pues jue ëch dun manayn ko'o yë mu'ux jadun a'ax du jue dun nak dun kyojayn bi'i tyëjk unkë jue nak dun, jawi'in nak dun iuk axtay ma'a nak dun yëtayn chanawayn y ko'o nak dun pyatnë manyt's nak dun nëkx jue nëkx yëxtanyë bi'i pax, bi'i pax tyet's bi'i ujt's ay tidën jadun mëdyë dun yajxon dun wyanam tyëjk oy yadyunayn jadunt's kyëx mënëkx y jadunt's dun tëkëy takpë yajxon mu'ux jue tyakë madu i'idanyë y jadunt's yëdu ji'im nyamanë jadunt's nëkx tyutnë y ko'o bi'i të nyëmanë manytë bi'i iunkë bi'i mu'ux unkë a'ax dun ji'it'snë hasta ko'o a'ax widytë jëyënyë.